أنا عن نفسي أحب الموالح أكثر من الحلو يعني ما أحب الحلو وايد يعني أحب <hesitation> الشاورما المعجنات السوشي أي أكل فيه موالح يعني أحب الأطعمة المالحة اكثر ما عندي مانع من الأطعمة الحلوة يعني الحلوة يعني ما نقول ما أحبه لا أحبه لكن ما أستمتع فيه مثل الأطعمة المالحة يعني أستمتع أكثر بالمعجنات عن الحلو.